Fômba fanadiovagna la fenêtre <noise> malaka savôny ianao ranon-tsavôny ndraiky eponzy, fafanao amin'ny ranon-tsavôny amin'ny eponzy amin'izay zegny <hesitation> la fenêtre io ,izy koa efa voasasa tsara izy jiaby kobaninao amin'ny rano manintsy madiy, izy avy eo koa fafanao amin'izay maina tsara amin'igny izy madiy tsara.